اكتر مشورب بحب اشربه ااا هو الايس كوفي اااا و بحضر ازاي اول حاجه بجيب كيس نسكافيه وبضربه في مضرب لحد ما يعمل فوم كبير اوي بعدين بفضي ده كله في كوبايه وبحط علي الكوبايه تلج كدا بملي الكوبايه تلج لاني بحب التلج جدا في الايس كوفي وبعد التلج بزود اللبن وبعدين ممكن احط كدا سيروم ڤانيليا بيديها طعم تحفه